Mëdyë ech almal mas- mas nëne'ëm mas wynmañmetyë, yë chid kap yë tëkotyë wi'idytëp, kap yë tëkotyë tyëkëy, nëkxpë yë tëkëkuy wi'idtyë ya ko'o yë tënë'ë ko'o yë tënë nyapadyë pues ya tëkuy yë nyëkxë y nyawojpëp tyan yë kap yë jaduyë wi'idytë, en cambio yë mëjk uk ajpë oy ma'a yë wi'idytë ëxtë wi'idytam yë tëkotyë ma najk yajpadyën.